Äj nta't sunpa wa'ku wa'ki ijtyaj täjkojmä este tzukta'p, tzukta'p a tyotzyäjkapyatä äjtyä nku'tku, tyotzyäjkapyatä äjtyä äjtyä yo'nte, äjtyä äjtyä titya'mtä nä'ijtupä tyotzyäkpa kyä'spä'pä, kyä'smäjtzäpya ajtyä äjtyä yo'te, kyä'smätzapya äjtyä nku'tku', titya'p ka täp, ka ku'tku, ka titya'mtä nä'ijtu äjtyä ntäjkojmä jete pyäkpa, pi'kpa, myäjtzäkyu'ajpa kyu'tmäjtzäpya jejetzye jejtzye tzyäkpa, jiko' ät nta't nta't nkene'ajpa ti'yäk tzuk, y nta't sunpa wa'ku wa'ku ijtu täjkojmä, je tzuk jut'tyi ju't'tyi täjkäpya, jut'tyi itpa, jut'tyi me'k täjkäpya, tzät'tämä me'ktäjkäpya, jetij yajpä'pa titya'p titya'p nä'ijtuptä täjkojmä, aunque wa'nupä tiyä jetij yajpä'pa, jiko' ät nta't nta't näit'tyo' nta't nta't sunpa wa'ku ijtu wa'ku ijtu tzuk äj ntäjkojmä, tiko jete jete este janu'sytyä janu'sytyä tyotzyajkapya tityapmtä nä'ijtupä ka este y yajpä'pa yajpä'pa yo'te, jii nyama nyama nyama yajpä'pa, nyotpäpa, je je tejenä matä nkene äjtyä yo'te nta'p nta'p oye, kyä'späu'p kyä'smäjtzäyup tzujki, jiko jiko tzuk nta nta nta oye wa'ku ijtu täjkojmä.